<...>Maro moa ñy fomba ikarakaran-teña ñy lasopy nandesiny ñy razan-teña. afaky hatsaran-teña i aminy ñy fampiasan-teña <shushes> raha vaovao. tsiro vaovao. manahaky ñy fampiasan-teña ñy voan-kazo voajanahary zao lafa teña miketriky azy mba hañome tsirony hafahafa koa ;ñy fampiasan-teña ñy atodin'akoho.